थोडी मोजकी जेवणां जी मास खावच्या पेकशा दुसरे वेग पदार्थ खावंक जाता। जशे की पन्नेर जो सुधा पासून तोयर जाता। जो मासा प्रमाणे खावपाक लागतां नजाळ्यार सोया चुंक गावता। जो खूप बरो जीवांक आनी मास खावच्या पेकशा हे जेवुंक जाता जितूं शक्ति पुन घावटली।